Ethiopiannen ishin culture ishian dib ete, sirbaa. Wor oromoan kun ishin sirb akan fetii ishin. Nadenif dirtin fimbo hark kas nekeni sirben .Ethiopiannen sagale ishian dib ete nyanyat hanjera Ethiopia yedeni. Hanjera tan won itan fon itgurreni, ak hanjera midasseni, chait jiraa. wor kunnen won yeden ishin lilla chai dudhi. chai ishiannen safo dugeni. nadent inama yedaa. dub amminen wor kunnen udi min kas akan dabetaa, udi won ak udia kan akas min kas dabeta, dub won ishin guddio midaffet won akana tana.